min bu kwaama nin kang dikero wuro ma nuwa luma cheko duweneu duweneu ma yurauki bwiri duweneu mi cheri ma churo di ma fiya wimi kwamer bibeiyo lomi kwamer bibeiyo cheri yaken fiye meranka diker nawiye lohmiu cheri yaken doka yabetenek wo bou cha mitiye mi yiim di chi choye ki fabubo ber fabubo buro boutiyeu bou a too nye bangjong bangjingheb mi ki no nyori yori kabo min luma no bwe bangjinghe an doken kale wuro nyii bangjong an yaken ko fe yanda nubo a metri ki wo bi weri chiya toktiki bwe bangjingheu mi nuwa luma yorikabo kutanbodiri mato chi choten ye fabu boufa chi berangken chibou nawo nyenka cho chwo nyi yarkan kanghe chiye chi tokdiker boukichiye bou chia too nyii bangjinghebe chi ken nubo kwob chilombo nung nawo yayii chi yi ye ket ti ki nyi bangjinghe ko bi kiyed wo bi kir daga win zuwa kwini kwab chiya mene nini den nanghero twadde nanghewo chi chuwo ki ye? nyen mi nwa luma mi nuwa luma cho chi do nye nawo nye nermiro fuwo fuwo nawo nyeu bwe bangjinghe bayaken kab wo ka nanyen kwaama kebo nanghen kwaamar di bwe bangjinghe nobo kilabe leten ti wi tiber niber leten ti wi tiber nuber nan cho yadda nubo lonye durko bangjinghebo toki ki bwebangjinghe bichube nubo diim nayeri bwebangjinghe wi ko wiin di mwito letenti wi tiber cher dendo an cheruu bwebangjinghe dendo yakabo cho- cho nawo nyenka nermiro fuwokako fuwoweu tibo fo tibo fo cho dilo wuro bangjinghebo kobti kowane diye kwaama tikan nyio wuro kwaama tikanghe bwebangjinghe nachuken kab. fo kutangbou chiyoten bifumer leero, bifumer kwaamaro nachi yila kanghum ki nyii bangjong bwebangjinghe kanghembo nuwa bo nyii fubi, nuwabo nyii lee, nuwa nyi bwebangjinghe chelebo, bifumer kwaamaro nawo nyeu chii yila kangheu no chiki tikiri chelebo ki nuwai kwaama ki bi ma nyo, kwaama ki mare wo ga dike kwaama chwitiyeu cho wo, kwaama ki ya firen, kwaama ki yi fo. kwaama che loche wii cho chi weu nubo buro neken bilenkereu bibwe nine di an fobi kakuko finiyeu chocho naweu ka, nermiro fuwo kako fuweu fuwo kako kwaama ki mara bo biro neken bilinkare bibo che nineri ba a flbe kakko cho chwo mi yim nawo nyeu ba dike duwen lommen nermiro fuwo na fabubo buro mato na bouki nyo yokka bitine wuro nine. nawaka nerimiro fwikako fulje bitinekime ful nubo dutinii nere chocho kowanne nii ayo mor nere che ayi kwamer no nerkimero kwamer nerkimero fuwoje bitine kime fuwoje nubo duttini kime nero fuwo che ri ko nye kimeu bo an lamkom ki kang, koye yauwe bo an yang ki den kimero kab. cho- chwo nawo nyeka mi cho bichot buwe nubo a nuwakanyetife dikero wuro yauti nawonyen mi chaklang den kwaamar dikero yawu nawonyeu kwama diker buka kanghek chochwo mi chuwo bi choti duwen kanghe fini kwaama an tambwebangjinghe kwaama an chokum bwebangjinghe bwebangjinghe atam chuken kam liyaro bwe- bangjinghe fiya nawonyeu liyaro wo a bauti ki chaka kabum bwebangjinghe anyaken fintanghen wuro baayo ner ber boki bwebangjinghe an la, bwebangjinghe nyaken yibe durko nawo ma tiki kichang choti ki Hassane kwaama a dobcho kwamer kwaama a dobcho kwamed chi nubo biro yauki chan kabum bitine bwebangjinghriine bwiko chiya dutiye ku nub bwiko chinyii dir bangjinghebo wo nine a bwiko chia dobtiyeu kwaama akung nob bwiko che nin dor bwebangjinghed ayi amwerum mwere bwebangjinghe a mwerum dor cher ko yala de boko mwerken dimetero dimetiro wuro bi tabangtiri cho dimetero wo ayakenti ki bo fo kabbeu feu, yori kobo, yori kabo. nubo durko kwaamaka kwaama a ya chiko dikedo wuro a yila chaka kaba kabumtim kabum komeu dikewuro labo yautiyeu kwaama a tunghu kankuma na kom ne nubo wuro kom ma liyar ti dorchireu min chobi chot natuub kom bou ki mwerkaduwe kalti bayilobe kibi wutom kimeb kom bou ki, mwerka duwe bibei kom bou ki bouki mwerka duwek nawo nyeu bwe bangjinghe chobi chwod bwebangjinghe kwa dir- diro nawo nyeu <hesitation> bwebangjinghe nii wuro yau di bo an chunyi kabum liyabem baa chuyunki dwen nuwa bi choro chi chuwo tiyeu chi cho cheu akwen tiyeu an mam nanghen ki dikedo wuro chiyi cheu yorikabo nonyori dikero wuro matoktiye minchiya mor dume mii nen wo kum bi dob ma kweneu, ma bom bibei mayilam nii fireu ma ma dob bitinewuroti, ye bwiye no bitiwo doro yalanghum yalanghe. amma buu ka kanghek win. nawo nyeu dor bwebangjinghet yiken fintangheu win nawonye ner miro daken ner miro fiya fobka ba fintanghe ma yatiyeu bitine woro ma chirawi ma bwiya wi bibeyo loh mi ma boweu a chirafo chia bwiyati fo cho bitineu tukatinibe nanduwe chia dombineneu nii a chware tai yire ki tai mor nere mwe banii nawonye fo aywanen ti bitinemwe ba nii fo na chia bwa nen tiye bani fo nawo nyeu ayitiki mwe mwi manki bitine fe non bwebangjinghe kwaama fiya fwelnen feri, no nyori kiyi ko kwob dilo ko kwob nubo durko nin dulo ko kwob liya kime benin dilo liya be nawo nyeu kwaama atikang cho kwaama ayok chinen ten dume bo a chiram sosai wuro bwe bangjinghe na dike wuro ba fiya beu anyimbo wiyak a yimbo wiyak ma kinang kwaama ti kwaama achuken kab liya beu kwaama atikangcho, kwaama a ta cho kwaama a chokcho duk diketo wuro ayuti nawo bwira bwirau kwachangko kwaamako wii duume kwaama wii, kwaama an tungke firen. yori kabo nubo buro bwangchimententi nuwa dir cheroti nubo durko wuro bwiko che nineu kwaama a tam chi wuyak nechi mwerkanka duwek chita nuwa kanghi no bo chobi chori keche a nuwa keche no wo bau ki dankendi chiya chuwatoo wari chiya nekang yulan wari cho dikeri wuro a tikang bwebangjinghe tiyeu ma kinong kwaama ti kwaama a dobre bwebangjinghe a yilare bwi mi kinong kwaama ti, kwaama tam bwebangjinghe, bwebangjinghe, a yaken bwebagjinghe a tiken bwebangjinghe a chuken fintanghe nawuro nubo kwabo kii bwebangjinghe a la bwebangjinghe a lam wuyak na wo nyeu dikero wuro neye bilangka duweneu ma ma tabti kakuko duweneu kakuko dur mito kakuko duweneu kakuko wuro kwaama yabau chiko na bwebangjinghe na doken bilibe lee nin wuro nubo buro bou fabubowo ki bibouweu bouki kero ken an tikangchi, kwaama atikang bo.